يا صاحبي، لو رجعت بالزمن ما طولت ولا فكرت، بروح زمان جدودي الأول، زمان ما فيه هاي التقنية إللي خلاص الناس نسيت طعم الحياة البسيطة، بروح زمان إللي الناس كانت تعرف بعض وتساعد بعض العيشة كانت كلها بركة، تخيل يا صاحبي! أجلس مع جدتي وأسمع قصصها عن زمان الزمان وأشم رائحة الحطب وهي تطبخ، وألعب مع أولاد عمي في البرية، ما فيه هموم الدنيا التي تتعبنا، ولا ضغط شغل، ولا جوالات، تخيل ننسى بعض.